Ee yë mëjk a'ax dun nyënëmbyë amaxa'an am tecnologia, este kap mëjk yayukpë yë pero este neybë dun namnë myaj tëyën jue mëjk yë jada'atyën kap mëjk pën dun oy nyakanëjuëyënën ko'o dun, ko'o dun este kya, je tecnologia kya existiratë ti'i kyëxpë t'sëk uknë yaj mabatëm, yë mëjk celular a'ax mëdatëm jada'atyë jekyatyë i'ijtyë kap pën este myëdë, dubëkëp ijtyë kap pën ijtyë yëxtap, kap pën ijtyë myëkapxëp jadat's jada'atyët's ko'o je telefono mëjk mëdajnëp oy mudunajtë nak myëkapxëp, oy mudunajtë nak este myaj yaxëp, myëyajtëwëp ma myajpadyë, mam wi'dityë pues ya este makama du yoyë y makama kyaoyë porque ko'o ti'i du pa'am tambien yë celular tunkë padpë yëbë porque ya mëjyaxëp ambulancia dun tu'ubakyë.